Ner chubmen lud nit yamen, ya' mnela nchub nita zera komen bixtila', mne blomen bixtila' zara nawue tyub men yamen, ner laz'yamena' mbay zera ndamen taxmen re kuen'na, mne re kuen'na zera taxmen xis yamena', tiz tata ndoyon ndyen- komen bixtila' thi veza', lij taxmena' ya mnela' mdaxmena zera chubmen nita' mne mchub nita zera kuyz menaza.